अ, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियाऊ इतिहासऊ इद दिलचस्प तथ्य हयू दू। ऑस्ट्रेलिया यूरोपीय बस्तीऊ शुरुआत सत्रह सौ अठासी जाचिंग, जू ब्रिटिश सरकारऊ न्यू साउथ वेल्स इद दंडनीय बस्तीऊ स्थापित लानलान तो। जू बस्तीओ लगभग पंद्रह सौ मि निज, जिनमें से अधिकांश दोषी तोच। जो बस्तीऊ स्थापना ऑस्ट्रेलियाऊ इतिहासऊ इद एक न्यूग युगो शुरुआत लान्च।